Fahafantarako fomba fiasanà humidificateur anh izy io anh machine, de karakarahanà ventilateur io mi izy, de le raha avoakany nefany rivotra mamoaka rivotra izy fa <hesitation> mitondra rano koa avoakany avy akagny, zany hoe vapeur d'eau zany ilay avoakany.